Ntak toztira, taj theyia nzo mii'na, theyia poja re romeda', re doktora' mdamen, nana lidxagan thox kuaxa lozomen, thobanxa men, entonzes ntakzos jwa'nba